Menurut ngoji ngone nyawa o kia mane duniaka bisa wo hidup <hesitation> nako teknologi de informasi meiya, wa wo lega sejarah nako i <hesitation> nanga balu balusu sebelum o kia teknologi mane i masi adono manege biasa dika, lewat komunikasi lewat surat, trus <hesitation> ya sinoto manege komunikasi lewat nyawa setiap jo tagi doku moi jo mangale doku doku mayolli manege lewat bejejongo manege bisa jadi manusia atau nyawa ngone mane duniaka bisa o hidup tanpa o kia komunikasi.